Zebralar tabiiy chiziqlari bilan ajralib turadi va yovvoyi tabiatda yashaydi. Otlar odatda <noise> odamlar tomonidan boqiladi va turli maqsadlarda ishlatiladi. Zebralar otlarga qaraganda ko'proq mustaqil va asabiyroq bo'lishi mumkin.